ज़ब एक जगह से गर्म हवा इवेपोरेटर का द्वारा पंखा का माध्यम सी बेहद उच्च दबाब पर कोईल का माध्यम सी अगने बधाये जांदी त फ्रिज का भीतर कु हिस्सा बेहद ठंडू ह्वे जांदु, इवेपोरेटर की भूमिका गर्म का फ्रिज का भीतर से गर्म हवा ते हवा ते अवशोषित करिक वे ठंडू करण की होंदी